איך וואלט אנגערופן מיין חבר'טע און געזאגט: יא, א גוטן, כ'וויל פארן קיין, ווי איך וויל פארן. און איך זיך א פלאץ ווי איבערצולאזן מיין זיסע הינטל פאר אפאר טעג. ער איז זייער זיס, און וואויל. און, ער, וועסט נאך הנאה האבן פון אים. אויב דו קענסט מיך זיי מוחל טון די טובה? ביטע. און און כ'וואלט געפרעגט צו ער קען באשטיין דאס צו טון פאר מיך.